Aire ñanoiyave yandero japipe oime guinoi mopeti compresor, jokua omboivitu guinoivaera. jaema jokua ivitu oyapovae ,omondo iroijava omombo guinoi, jaeramoko yaiporu yave yandero iroi javei.